أفضل طريقه بحاول ابدأ بيها يومي هي اني بحاول اصحي بدري عشان أستمتع بالصبح قبل ما يبدأ زحمة اليوم، أول حاجة بعملها اني بشرب كوباية ميه وده بيساعدني أفوق ويكون عندي نشاط بحب أبدأ يومي بتمارين خفيفة أو مشي، الرياضة بتعطيني طاقة وحيوية بعد كده، بعمل فطار صحي، زي زبادي مع فواكه أو بيض مع خضار. ده بيفيدني جدًا وبيخليني أبدأ يومي بشكل كويس